Number sagali tunen ishiin dhib yethee number dhandheni gargar fudhenumuu toko, lama, sadhi, afur, shaan, jaa, tolba, sadhethi ,sagal, nambolee tuun nambolee jadhuu hamtua ishi dhadhethe gargar fudhenumuu dhub number akhanathi numboleee akhanathunen dhandhethe idhuuu inamaa gargar hinfuthuu dhub won sagal dhagariftii ishin kuun shan fudhetee kunn afur fudhetha dhub won thunen won hankhoa